Gny ilà gny laregy na ny fitsipiky, lafa hanipiky, lafa misy raha ho tsipihy zany, raha soraty tsy maintsy mila iny, satria iny mahity raha iny, fa laha tsy misy an'iny lasa miviombio. La ampahity amy tsipiky raiky raha iny la tsipihinao amizao avao, na i tsipihinao amy lakire na i tsipihinao amy sitilô.